Karazana marika ana fiara ah misy ny Volswagen ,ny Audi ah, ny Ferrari, ny Lamborghini, Nissan, Ford, Mitsubushi, Suziki, <hesitation> BMW,Karenjy tsy adino vita avy aty Madagasikara izy io.